<hesitation> lɔgerɔ sitie sɛka boi ti ma bɔta ti n yɛɛra ti ma boti mam boti lɔgesɛba de la lɔgerɔ n karege ti fu ka yɛti la ma'a mirigi fu. Lɔgerɔ ti fu yɛ ti ba pi fu duma beene gee ka basɛ ti fu zi'an n ka nari ti la ga'a yiŋa ga'a. Mam ka nɔŋɛ sitie sɛka de la fu yɛ lɔkɔ ti fu bi'isa bii fu yɛ lɔkɔ ti fu zi'an n ka nari ti la nyɛta nyɛta yiŋa.